Gosora, igo, ena, salawaku, linggua, dowora, bido-bido, lade, koi, cengke, kapaya, jalaiki ma tera, lagudi, posi-posi, halaro, jambula, naka, durian